Karazana hira fantako: misy slow, rapy, rapy ao le gaognagaogna lahy regny mankatia anazy misy koa hip-hop, tropical, afro, hira gasy de vakodrazagna, vakodrazagna zao aminay aty tena ma- tian'olona mandeha mihira ananzy.